Quiciás que la guerra de Vietnam aiga síu la guerra que más vezis amus vistu nel cini. La tensión dentri los almericanus i los soviéticus, sostribandu a unu i a l'otru bandu. Afinal los almericanus entrarun ena guerra i salierun calientis. El Vietcong, los charlies, Ho Chi Minh, son palabras que tola genti en España conoci o tien sentías. Ralu que no aigan hechu una seri essus los de Netflix.